Ngom kare, nage mansia tagi yau si dahe nyao gena, ona hoi ena ma oru ma doya, rai roca sado karoho, rai gena ona fufu nyao sado ena yuka, dadi fufu ge sema ena ma gunyihi fola matamoi, rai nyao ge ena yuka, oan gure toma fola fufu nyao gena